Jahhõ um ka mitmõsugutsit: piinü jahu ehk püüdlijahu, sorrõmb jahu ja sis jämme jahu, sääne täüsteräjahu. Ja muidoki nisujahu ja kesvajahu ja maisijahu ja kõiki teräviljo jahu.